Izy io zany gne hitako tena mety amin'azy io mifampiresaky eky aloha, ino sara, ino gn'olagny, ino e nahavy an'azy, arakarakin' izay amizay agnitenao an'azy hoe ah mila sazigny ity, mila mandeha codis ty, mila aa mis à pied eky anao ray volagny, agny eky anao mandiniky sara, arakarakin'izay arakaraky e e circonstances zany e fizakane vazaha an'azy, sy afaky hoe tonga da izao da sy mainsy izao.